اكثغ شهغ حاغ هو شهغ تموز واب كثيغ حاغين واكثغ شهغ بيغد هو اول شهغ من السني ومعغف الرطوبة يعني دايما عدنا رطوبة ما عدنا جفاف عدنا الاغض جافة بس الهو ابد ما جاف <hesitation> اي هاكذ